Ngan ni <hesitation> gurm mwa gak ka bap ka <hesitation> mu tong kɨ yil li ɓe tong ko veng kɨ mu pin kar shak, pin kɨ kar kini ɗo-o pi ko-o gyi ter kɨ zim nu ka tong kɨ yil chini. <noise> Ngan nga yal li ɓe-e- mu yal ko mu po kwan ɓe <hesitation> mun kɨ kam mi ko-o mun po nikɨni te mun jap yal yal mwa, <hesitation> lokochi ye-e mu mat ko mu ɗom mbi tang ɓe <hesitation> mu sit ner ki kyen gyen che mwa ko ye fwan nen che ngan kɨ ran chadir ka ji pin ka'ar ɗa ngan kyin kyin <hesitation> fwan nen ɗa ji li te ngan nh- nga ni gyen fan lashak kɨ ngo shwe mos mwa ka, ngyen fan lashak kɨ ngo gyi mat mwa ka piɗa ɓe gyi po pin kar gyi pi ko-o nga ɗap kaɗang kɨ rit ngan ɓe ngha chin shikchin kɨ shik <hesitation> A yal nzang ɓe tong ko veng ko wun kɨ mpìke gha mwa, kɨ sher gha mwa, kɨ mol gha mwa ɓe wu pò ni kɨnɨ ntè mu yal mu kut kɨ kam mi, kɨ tòm nshɨk, ɓe mu cɨn bi yè ɓut nu rot ɗi, bi ye mu gadama ko mu cɨn nɨ. Ɗang nga cɨn shitcɨn shɨ kar kɨ go ɗa, ko nga kat kɨnpe. <hesitation> Mu yal lok ɓe mu po shwe kɨ am, ɗò bi mwa nang te mosɨ. Mu yal lokɨ ɓe mu pò gyi kɨ mat mwa, kò ye mu ni tè gyi kɨ mat mwa nyi ɓi ye mwa lè gha gomis ɓe tong ko veng kwà cɨn nɨ. To ɗang ner kɨ kar nè ye go ɗa pin ngan nɨ ɓe nga se nkìnpe. Nga se nkinpe pe nkìn-kin nyet. Mpì yè <hesitation> nga ɗap ēn fan lē bē ɗir bi ye don nga ni teni nyi ɗo yit'ar mbì cɨn-cɨn kɨ yɨl ɓul ɗa, ko nga cɨn shit shɨ kar ko ye go ɗa pin ngan nɨ. Mpì ɗa ɓe kar nyi ritdung. Gha yal ɓe tong ko nveng ka kat karɨ. Gha ka kar di pu gha mwa, gha ka karɨ dɨ yɨl lɨ, gha ka kar dɨ pì yè gha gyi. Mpì gha tong ka yɨl ɗang mwa pin kar gha ɗang gha la. Ɓe parche ɓe bichi kɨ sa ke ha, tong ko veng kɨ mu po yal li ɓe mu fwat kar mwa ɗi ɓe nghan kɨ tong fan ɓe ngha-a kat kar ɗa ko-o ter ka zim na ko ɓam gyan po-o bi bis bis mwa, ɓam gyhan po bi ye rit ka ɓang, ɓam gyhan po bi ye ngha ni to kɨ ma ji kɨ bi nghan po kyin ni ner kɨ bi chɨn chɨn fana mwa pi ɗa ɓe kar ye goɗa pin nghan ni te ngha yit shwe mos si, ngha yit gyi kɨ mat mwa pi gyi ni bi chɨn chɨn fan mwa kɨ gyen fan ɓe lashak kɨ ngo chin bi aɗa mwa ka ɓa ngha fat kar ɗa ko ngha fat pi dur ɗa ko ngha la ko ter kɨ zim na pi ɗa ɓe ɗa la a ko-o ngha ni langsar nghan ko mu po tong cɨn cɨni ner kɨ <hesitation> tong fun mi chini ɓe ngha ni to-o-po langsar nghan har chɨni har ɗiɗer ɓe ngha fwa kar kɨ ngoɗa ka, ngha yal li kowane lok- ter ri ko bi chin-mu yal ner kɨ ter ri, mu yal kɨ ter mwa ɓe <hesitation> ngha-a-tenkom shi kar kɨ kar ki ngoɗa ko ngha nang po nen ti nen mantang kar kɨ ngoɗa put ner kɨ shing fan kat pi ye ngha man te yil chini ɓe mbi ja shing karang pi mwa gyi dung dung ko meye mu tap ka ɓe biɗa mwa lok ɓe mwa sa ke nu kɨ mwa sa kinpye kɨ kenu ɗang mu ni ner kini ɓe mun po kat kɨ ɗel put ɗi kɨ kar kɨni ter kɨ zim nu ko-o langsar mun ɓang pi ɗa ɓe nghan po ni kɨni te <hesitation> kar kɨni langsar nghan ko ter kɨ zim na kɨ mbi mbitang kɨ mwa ne mu mat ɗi ɓe kyen kar aɗa mwa, mwa langsar mun, sit putol ma mu sit mu put ɗi ɓe mwa langsar mun, tong kɨ pi kenu mwa ɓe mwa langsar mun, mu ni chini ɓe ngo me ye mu yal kɨ mwa mwa, mwa kat kyen kar aɗa ka, ko <hesitation> mbi shwe shwe mwa ne ye mi chini mwa, mwa ɗap shingkarang kɨ mwa mwa ko mwa dun mwa, ko ha ni gyem dit ɗi ɓe mbi shwe shwe mwa ne ye mwa ji kɨni mi cɨn cɨni mwa ko ye mu ni ba biche ɗo ye mwa chin ka sai dai mwa chwa kwal kɨ kam mwa kwal kɨ shik mwa ko <hesitation> mwa chwa jap mwa, ko gyi la ha kɨ ha ɓa mwen ka, ha man chin biche ka, ha man chin shikchɨn che ka sai dai gyi ɗim kam ha, to mu ni bi aɗamwa ɓe mu kat kyinpe kɨ ke Pi ye munu mu fot kar kɨ gochemwa gyem bap kwan ko ne ye mwa po pin kɨni mun mwa piɗa ɓe ngha po li kɨni to, ha tong ka yil li ɗang ha fot kar ka ɓe ha sa kinpye ka, ha tong kayil kwat ɗa ha ngo la kar gurmwa kɨ ngo la shikgwang ɓe kɨ tong ko veng ko gyi langsar ha, ko ha ɗal ha put ner kɨ bi mwa ne ye ha po cɨn kɨni kɨ tong fa, bi aɗa mwa mwa rit nkin nkin kaɗang mun po tan kom shi mwa mwa, pi ɗo yil chini ɓe kowe rot ko, <hesitation> gyi chin bi ye ɓut kɨni rot ɗi. Gyem rot ki gyi chin bi ye pup kɨni mwa li gyi ka, gyem rot kɨ gyi chin bi ye ɓut kɨni rot ɗi. <hesitation> jap mat mwa mwa rot kɨ mwa fwat bi ye nin kɨ mwa mwa li ka ɗu rot kɨ ɗu chin bi ye keɗu rot, ɗang ha ma ha tan kom shi shigwang kɨ kar kɨ ha ngo la kar ko tong ko veng ko ha ni kar ɗa gyi batɗa ko gyi put kɨ ha, gyi po langsar ha, pi ɗa ɓe ngha ni kar ahagyi ɗir na ɓe rit dung, langsar nghan pi dok ngha yal ɓe ngha shwe mos si ɗang langsar nghan, chigyi ɓe nghan po tung mos ka. Ngha yal ɓa gyi mat mwa, chigyi ɓa ngha la mat ɗi ɓa ngha po gyi mat che ka pi ye kar ɗa, kar gyi bi ye rit ko mu ɗap ner shing karang funu mwa kɨ ɗin ɓut funu mwa kaɗang mu rot ko mu sa nkinpye ɗoɗa. <hesitation> kae gyi ritdung, gyi bi me ye kɨ langsar mun ko mu ni to, mu ɗal mu put ner bi cɨn cɨni funu mwa ko ɗin wok funu mwa, ko <hesitation> pi ne ye mun po tong gyi ɓang, ɗang kaɗang mun fot kar ka ɓe pus.